Ia, kolontsain̈y ndrô Sirilaka ndreky, nin-drô zen̈y <hesitation> miaro resaka bodista ndreky Aindy àby io zen̈y. Avô fesitivaly misy fesitivaly atô drô hisaka tôn̈ô, hisaka tôn̈ô. Irô zen̈y malaza amin’ny resaka vary aharaka karia zen̈y koa zen̈y ten̈a mampalaza izy.